No resaky ty voa raiky manoka ty izy gny grains da misy gny tsako, misy gny vary, misy gny varim-bazaha, ah ino zany. Zay angamba gny fantako.